باور د ټولنې بنسټ دی. که خلک یو بل باندې باور ونلري، نه عدالت پاتې کېږي، نه همکاري. باور د اړیکو، اقتصاد، او پرمختګ لپاره اړین دی. د باور له لاسه ورکول د ټولنې ویجاړي راولي.